Karazane tornevisy misy e tornevisy parqueur da misy e tornevisyplate, misy e tornevisy alene,.Nge parqueur zany na plate na ino rehefa misofiky izy tonga da afaka agnodina visy gne plate sy mainsy magnety anao hoe: am tafiditra amin'igny misopirana ame visy igny izy zay sa sy tafiditry? gn'alene zany da fangala alene gne tornevisy alene